Some of ley tins dah when I see people doing dah I really admire dah I really like dah I really take interest in dem those kinda behavior dem I talking about number one I nah against anybody for yor habit I nah against anybody what you do meaning whether you smoke whether you drink liquor whether you lesbian whether you gay I nah geh time for dah one dem buh at ley community level any development tin dem dah come don't stand in ley people way don't preach against development get involve contribute to yor community contribute to where ever you are contribute geh involve <hesitation> to a very high level <hesitation> high extent when it comes to development <hesitation> planning and even doing ley work as well even you go you cut yor ley tin when you go you cut yor ley shot or you drink small liquor please if aay make you tipsy go you lecture go and be happy buh ahn want when you go you drink than you come ley children crying Ley woman crying and all those kinda tin dem me ahn like it so ley tin dem I can admire people when you go you do yor tin you cut yor ley shot or you even take yor ley brand when you come home try to organize yor operation try to keep focus be vigilant work for you and yor family becor ley essence of you going out to go hustle is for you to come and make ley family happy not to feel bad so when you cut yor tin dem position yor seh yeah